﻿We shine ma yimoko dang shopno ta shura nin dan kun tromoni, dok foori mandi kam, diyano ta cakki kindi na peno ninya shiner ywani ni yi nfushire kurbem, ga kusham kuma akan wetaminem kiji yiko paronmo yamba nyiru mandi iyamu ni yeno nda kaakani shane fushire pette ni fushirero <hesitation> pette fushina laawe ni shubun kurbe tawu <hesitation> yeeno ning shadi nin fushon nfushire no kurbenmo luttu peleu, wece kpar nima yimuko nindang ɗa tameret ya ɓongro da yu tomon dan shobno kishi da ɗe no an chagau fookɗok akkam wa shinnar iya kaɓa nim. kwar ninda kumu troomon wei nima weko shiki wa a arpirani ta fok rocconom <noise> kpar ni ta shaaki kuma tomon.